Ndawendi emotinwek ap sang, achame <noise> achame aker piik kiplelacheki, achame poisyonik kwaki ako ichekii, kote kochame piichi. Achame kasisiek che tos kona icheket ayai, achame amuu mii rapinik chechang lipani piich komie, <hesitation> icheket ko piik chekisomaani ingen tukuuk chechang'ii. Inetkee chito akopa icheketi ichek kotindo, chamyeti chame piik chetueni chame piikap africa akopaipachin kasisyek chekiyoe, poipachiin, ateptop piik ap africa. Achame ndawendi awendi emet kou australia achame parip piik cheyosen amuu tindoi tindoi lokoiwek, chekaroroni komwaun atindoniki. Achame arip pichatok yosen akachame arikchi icheketi, akonganyoni ing yundok kokanyoru kelchin nekararan kanyoru rapisyeki, kanyachapee kaa kokaraniti. Ko ngimande chito iipu tukuk chekararoni konyonii waleti, akiker akinye maendeleo chechang chemii emet <hesitation> achame awoo ematinwek ap sang. <noise>